بالنسبالي الذكاء ؛ لان الذكاء هيوصلني للشهره و غير الشهره وكل حاجه أنا عاوزه اوصل ليها تقريبا ذكائي و تشغيل دماغي هو اللي هيوصلني.